Tsara ny manao dia lavitra kokoa mihoatra ny taloha satria ilay toe-pahasalamana izany tena mila hoe mihetsika matetika ianao, mila manao zavatra mafimafy kokoa ianao izany hoe effort physique izany mba ho fahasalaman'ny vatana kokoa izany satria taloha mantsy izao tsara be ny toe-tany, ny rivotra hiainana, sy ny sisa dia salama be ny olona taloha dia sady mampiasa vatana be koa ny olona taloha, dia isika amin'izao izany tokony hanao mihoatra noho ny olona taloha, manao dia lavitra sns satria tena mahatsara fahasalamana ilay izy